Nal kaaʃiŋg ka kaaʃiŋg laaʃə kalwalofo kəro kosa khadar tene ʃan khadar na ʃaan yaa tə saat tə ŋgo dee kil; Təkh saat goŋg dee kil ya tane namare taboo as- suwal tele min neena kaʃiŋg ŋgal walof kolo; Kos kadam tə nuudi. Muwaadana, naykel wolof kiɲ koso nay ti. Ila ay roon kəndaɲe, ay ma roone kendeɲa oso. Ka in deb ge sooŋg ko ceeyin ba suwoko. Kow garən ne yaatə ndogoro ɲe el; El zaad ba ŋgal koloɲen ti. Woo batan na kendeɲa, muwadana oos oos selo kendeɲa.